أقدم هواياتي هي لعب كرة القدم بدأت ممارستها عندما كنت صغير فبعد العودة من المدرسة أضع محفضتي في الدار و أذهب مباشرة إلى الملعب لكي ألعب كرة القدم.